أول شي تحط المعجون على الأسنان، على الفرشة، على فرشة أسنانك، وأبدأ فرش شوي- شوي على سنانك بحركات دائرية خفيفة. تأكد إنك تنظف الجوانب واللثة وأغسل فمك بعدها بالماء، وما تنساش تنظف لسانك.